أكيد بختار قوة الشفاء, لأنها تقدر تخليني أساعد الناس في التغلب على جميع الأمراض والإصابات, ولو كنت أقدر أشفي الآخرين, هذا بيساعدهم بشكل كبير في تحسين حياتهم وراحة أهاليهم, فالحياة قيمة جدا, وبتكون فرصة رائعة, إني أكون سبب في سعادة الآخرين.